Nyamdu jamanu beldum masin, nyamdu nane bo velai be wala wata kujeji urnata nyamdu ha nder nyamduji nane amma nyamdu jamanu be do wata kuje urnata nyamdu ngam vela himbe nyama do seyi Velvita.